أفضل ذكرى في طفولتي كانت يوم روحت مع عائلتي للحديقة العامة، كنا نلعب على العشب ونركض وناكل ساندويشات، الجو كان جميل وذكريات الضحك واللعب مع أخواني يظل في بالي، هاذ ذكرى مهمة لأنها تذكرني بأهمية العائلة والمحبة اللي كانت سائدة بين العائلة الأم والأب والأخوات.